אנא כנפעל נלקא ליפולוס פי עיד מילאדי חית פילוס כתחליני נחתאר ואש נשري לחאגה לי בג'יתה בדבצ' פתג'יני אלחריה אכתר, האלדא זוינה ולקין מראת מקנלקוואש עלא דוג'י, ולא כתכון ג'יר דקור מאנחת'אזש, מע אליפולוס נוקדר נכטט ונשري שי חאגה מומיה, או נסתמרה פי שי חאגה קטפידני ולקין אלאהמ הוא יכון אלאחתפל מעא אלאעילה ואלאסדקא ליאנא אלפארח ואלמה הומא לי כיעטו אלקימא אלחאקיקיה לאי עיד.